Kalau makanan tradisional yang sa suka itu tadi papeda. Papeda ini memang makanan khas dari papua. Itu kalau mau buat papeda itu <noise> biasa pohon sagu itu dong tebang. Setelah tebang dong tokok, tokok ini untuk ambil pati sagunya. Pati sagu ini yang biasa nanti mama-mama papua itu dong ramas, ramas jadi- ramas jadi <hesitation> semacam itu <hesitation> semacam endapan begitu yang terkumpul itu dong ambil. Kalau sudah ambil endapan itu biasa bisa jadi sagu kering atau sagu basah. Kalau sagu basah dong rendam dengan air, terus ditambah ada belimbing asam begitu. Terus kalau sagu kering <hesitation> itu ditaruh saja di dalam tempayan atau karung begitu kering. Biasa untuk kebutuhan rumah, kebutuhan dalam waktu dekat itu tong mama biasa <noise> buat <hesitation> sagu basah. Itu biar rasanya lebih <hesitation> lebih- lebih pokoknya biar dia rasanya lebih enak begitu. Kalau sagu kering itu biasa simpan untuk jangka waktu panjang. Nah, jadi sagu ini yang dong olah jadi papeda, mama-mama dong olah jadi papeda. Itu biasa sagu berapa- mungkin berapa kolay itu dong ambil terus isi di tempayan atau tempat begitu. Itu terus ditambahkan <hesitation> ditambahkan <hesitation> jeruk nipis sama nanti dong siram air panas. Kalau su siram itu sambil dong putar- <noise> putar pakai namanya yanggalu itu, itu yanggalu namanya untuk putar aduk-aduk sagu itu. Itu aduk sampai de terbentuk jadi papeda. Papeda ini kalau mau kasih contoh macam lem begitu. Bentuknya kayak lem begitu. Kalau rasanya ini tawar saja, cuma- cuma memang tong suka makan- suka makan karena mungkin sesuai dengan lidah orang papua itu. Biasa tu papeda ni tong makan dengan tadi ikan kuah kuning seperti ada gabus, ikan mujair, ikan louhan. Terus sayur-sayurnya itu kayak sayur paku, sayur bunga pepaya, tambah ubi-ubi lagi, seperti itu. Karena sagu ini kan karbohidrat jadi untuk protein itu tadi ikan-ikan itu. Kadang juga tong makan dengan daging soa-soa tu, daging buaya begitu.